Ilay resaka fahasambarana sy fijaliana izany tena tsy tsotra e. Marina fa hoe <hesitation> ny fijaliana anatin'ny fiainana. Anisan'ny zavatra lalovana anatin'ny fiainana. Fa ilay fahasambarana an, afaka hitanao any amin'ny ny fankasitrahana, ny fiarahana amin'ny olona sy zava-bitanao eo amin'ny fiainanao. Anisan'ny fahasambarana izany. Fa tsy voatery hoe mandalo fijaliana.